Cantyja ꞌnaaⁿꞌ ncheⁿꞌ oo seitye na nclwaꞌ tsꞌaⁿ joꞌ ja ñjaaⁿ na wawꞌaa ꞌnaⁿ na jnda̱ jnaⁿnaꞌ na jatsꞌaa xuee na cwilalꞌueeꞌndyô̱ joꞌ cheⁿꞌ catscu luaaꞌ ꞌnaⁿ na cwilalꞌueeꞌndyô̱ jeꞌ joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ ee juunaꞌ tijeeⁿcheⁿ wiꞌñenaꞌ xjeⁿchaꞌna ntꞌomcheⁿ seitye, seitye na coleilꞌua na mañjom nꞌom ntjaⁿ na nljeiꞌ na tienda ee juunaꞌ cwintꞌiaayâ na chjoo chjoo wiꞌñenaꞌ luaaꞌ cwii ꞌnaⁿ na nnda̱a̱ nlꞌuu na wiꞌñenaꞌ xjeⁿchaꞌna tsjaaⁿꞌchi mati cwii tycu na nntꞌuii ꞌu nioom wjaa jaatꞌuiinaꞌ ꞌu jaatseiꞌndaaꞌnaꞌ tjaⁿꞌ jaatseiꞌndaaꞌnaꞌ chawaa chawaa na wandoꞌ tjaⁿꞌ joꞌ seitye joꞌ tsuu tacowilꞌueeꞌndyô̱naꞌ ꞌnaⁿ na cwilalꞌueeꞌndyô̱ joꞌ ncheⁿꞌ catscu ee juunaꞌ chaꞌjom cowitquiooꞌ na juunaꞌ yatinaꞌ ndoꞌ mati jeꞌ chiuuwaa na nleiñꞌoomꞌnaꞌ jeꞌ na naquio na nluii nantquie caꞌnaⁿtinaꞌ nchii seitye joꞌ na ncheⁿꞌ catscu yatinaꞌ cwentaaꞌ jaa nnꞌaⁿ na nlañꞌoomꞌ nantquie na nlcwaaꞌa.